العطلة الأسبوعيه المثاليه لعندي هي بالنسبه ليا الجمعه و السبت لأن الجمعه هو يوم صلاة يكون الانسان فيه متفرغ فيه للصلاة و العباده، اليوم الثاني هو يوم السبت يكون الانسان متفرغ لأمور بيتو و هكذا هذا هوما أجمل يومين يمكن يمرو عليا.